ഇംകി, മിടരഓ, ഇജനഡാ, അനഡരഗരഓംഡദം രഈലി, പണഡാ ബാരി ബിഗവാദി പരയണമലപണാ, ജനാ തംബധിന സടിഷണ, ടരഇന ബരപണ ശബദ, ബഗാ, ഹളിഗം ബഓരദം ബരപണ ഗാളിദ നിനപം ബരപണ, ആയിടം കംളിദം പരയാണി സഗണപണാ, ബാരി രഓമാംചക, ആണഡാ കിലവരാ ജനസംകി ജാസതി ഇഥിംദാ, തംദരിആപ� സബവഇ പണഡാ, മാ, മസതി നഗരലി പരമഗസതലകി തലപണാ, സഉലബാ മാരഗാ, അംചാദി ടരഫികസമസി കമിയിപടി, ബ� ബഗാ ധിനനിചിയദ പരയാനാ സഗസലബവാധിപവി।